Men sport zaliga borishni tanlayman, chunki bu menga yanada samarali mashq qilish va motivatsiyani oshirish imkonini beradi. Sport zali ko'proq jihozlar va professional sharoitlarni taklif qiladi.